No gh'ò a minima idea, ma penso che gh'aggian quarcösa inti euggi che fa scì che in quarche mòddo ghe veddan anche quande niatri no veddemmo, a-o scuo, perché do resto sta cösa de veddighe l'é tutta unna question de frequense, anche i colori, eccetera.